Ireto avy ireo fizarana hita amin'ny elo: voalohany ny tahon'ny elo, ny vy misampantsampana izay ipetrahan'ilay lambanà elo, de avy eo ny hidin'ilay elo rehefa 'lay hakombona iny ny elo, ary ny farany ny fonon'ny elo.